A fomba malaky hitsabôanô anio zany an dia mangalaka anô sira na kôa siramamy dia hosorana an'izany izy dia amzegny izy malaky megnina i rany. Dia na kôa hoe atônô savogna izy dia malaky sitrana.